No ke ʻoki palekana ʻana i kou mau mikiʻao pono kekahi mea ʻoki mikiʻao ʻoi. E kiloi a hoʻohana ʻole i ka mea ʻoki mikiʻao ʻoi ʻole. ʻO ka lua ʻo ia hoʻi ka makaʻala ʻana i ka laina ma kou mikiʻao. A ʻo ke kolu ʻo ia hoʻi ka hana mālie ʻana i hiki ke ʻike maikaʻi i kahi āu e ʻoki ai.